<noise> أول شي خلي الشخص يلبس خوذة ويلبس ملابس مريحة، بعدين خلي الشخص يجلس على الدراج ويتبت إيديه على المجود خليهم يرفعون جدميهم على الدوسات، وبعدين تبدا تحطيهم دفعه خفيفة علشان يبدون يتحركون خليهم يركزون على التوازن، واستخدام الفرامل بحذر علشان ما يسقطون تدريجيًا رح يبدا الشخص يكتسب التوازن ويمشي.